Yauwa n payụk ɗa anangịmụ kọɗịm layịngọn na, ana laịnọ layịngọnna takụnna, ɗọkụnna, n yaan kụdẹ, n kọtụm yaaz ga sẹn, n kọtụm yaaz ga sẹn n ad pị ana laịnọ mịna ya wụtẹn, kị wapnọ wụtẹnụm kọn, kị ondanọn saba, sama ɗii koro wan sam kọn, mịnị yaan mẹs tọ kabẹị kana korọ lawọm wọrọp kẹnna la kọrọ, mọ kẹndụ lawaọm wọrọp kẹnna la kọrọ mọ kẹndụ lawam wọrọp mọ pụd pịdị sẹk lawan wọrọp lawọn wọrọp ya wula, nụn kọtụn ọnụk sabana ụkmọ lawan wọrọp yaa wụla ka po man mantọm sụmdọ yịnịn yịn ana laị yịnị ad pị mụ pọdụk ɗịlọ, mịnị ya mẹrgẹn kị lala mịnị ya mergẹ kọn, sẹ wam ana laị kị sopẹ kị sopẹ kị sopẹ mịn gi yaan kụdẹ, n wẹẹn nụm ananjẹẹrọm kụ kụɗẹ kị pọnọ mọ ya waanọ wat tọm anambẹẹna kị sọp wụlị mọ ba sọp wụlị, kị kayụd mụ kaa mịnị la lịịn mịn pọnụk sabam mịn gị kaị pị anambẹẹn, ụkmọ pụdụm mọ ya sọpụn wụlwụ, kọd wụlai anambẹẹna ya nu ịm waịnụ mịn an wụlị, mọ ɗanyị ga mịnị yaa lalaụkụmbị wan ɗọk nẹ mamụ kị ɗobị la wụlkụmbị lauwọrop wọ yaaz wụla yịl lọ lawọn la kịwụ lịịnụ talpị, mịn yag waị taịzẹ mịngị wẹẹnụ, mingi wẹẹnu. Mịngị kambụn mịn ya pụdụm sẹr pịdị lịịn wọrọp, pụdụm anan kwadak ɓa mẹrụk tọm mụ tịbị, mịn ba sọp wụla mọ ba mọ watụ mịn kụdamụ mịnga mịnị ya wụlam ana laịmụ ka mịn adpị waanam mịn panụk sabịm ɗam mịn payụk ɗaa ana laị mụn ɓaanụ ka to mịn ga ad pị waan gayị gayịm ka waan wantọmgọ ma wụla ma sẹẹrak pịdị wụla ma yak wụla sasalap mụ yaam, mẹrụk kayị kayị tẹngẹl tẹngẹl, lawom wọrọp paịɗa nam mọ ta ya waị taịzẹm lawọm wọrọpụn kọngum kụmzịn pọ nụndọ yaan mar ịtọ wannam ma mẹrụk tọ maeị wa yaazọ waanam kan waan wụla ɗam ka laụ worop yatkọ tẹngẹl tẹngẹl, ɗọzị war tọm mụzụ tụụbọ war tọm mụzụ ɗam laụ wọrọp taịzẹ sụmọn ɗọgụ nẹ ɗasa nam mam gị ọnọ kaɗam laụ wọrọp taịzẹ yaag tanga, to ana laịmụ kịwụtụm saba, ka sụm taịzẹ kongụm mịn lọbụ sụm taịzẹ war ịmụm, mịn lobụ mịn ya waị taịzẹn mịyẹm mọ yaaz waịtaịzẹ a wam mọ adụk kẹb pịdị ta ɓụk mana wam kọngụm to mịn yaan payịn ɗayị, ga sama ana laịmụ mọ wụpmụ tụl, lawọn wọrọp pọdị pọsị ya wụla kap mandom sụmdọ mịn wẹẹnụ, mịyem mọ kị pọmụ kị pọda wụ kị wawụn kị wawọn pudton kimu, anakwadaki ma woton mụzẹ watụ mịn kụdamụ, mịngaa, mụzẹ, Mini wụl ana wụdom, tịbị sam gị kẹndụ lịịn wọrọp mọ ya ɗịịzị kị sọpụp saba, mụzẹ gaa mannị yịɗa wụl mum mọ ụp wụtẹn lassara, kị ɗọbị mallam mụzẹ gaa mannị yịdẹ wul la ɓurmai, muze ga manni yi ɗe we waanọm kamẹị kẹrsị yị wụlẹ, mịnị ya ɗịịzsị mịnị sọpụpị mịnị palụm pakmụ mịnị yaan wụrọ, konon kị pọn ɗịlọ kaa wannam kon ɗa watụ waan wụla ɗa watụ banda ma ɗọk ɗọkẹ, ka ma ɗọkɗọk wana, ɗam na taịzẹ yaagom mịn payụk ɗayị, pụdụm ɓẹ waana ma param kọn kị watụ, kị watụ mịngị sọpẹ mịngị sọp wụla mịnị sọp wụla pụdmịn sẹẹrọm ɗọk ọnda gọn saba ka to wanam mon tobuk sẹ pa ta waigo maan taịzẹ waanan lọsịn warọp gụlịm an mọ parịm mọ yị yaan warọp sụmnị, kaị wota manị kaị yanịn ga pọ mannị onụk saban ɓaanụ a kon pụdum waanam ma watụ nụm ana laịmụ kịnẹ kị nẹdam, kị nẹdam, ka mịn lob waanam Mọ watụ pargọ ga sasalap wan taịyẹ waan wụlam, waan wụlam amma waanam mọ wat tomgọ pargọ kayị losịn wap wọrọpaụm yị ɗa yaga pọ manịm sụmnị. to mịn sẹb waan taịzẹ wịị, pụdụn wannan sẹẹrọ nẹẹgo ka na man lab pọkị. tunɗa wan ma sasalapụn mọn lop poki, min ɓa menom mon yaangọn wụla pụdụn watụn, mịn ɓa sọp wụla mịn sapụn wụlị, mịn kwa ko pọ sọp wụlị pọm yaan yat ɗọk, mịn yaan yaan wa- waazị wanma sasalapụn, n yaan wẹẹzị wanan ga par warap kụllịm kọn, n yaan wa neezị nụnọ, n tọk tụl nẹẹzị ga pụnọm nị gi ya sẹẹran ga nụno, ng. a waan wụl watụ parụngọ nɗẹ yaa kapo ma sụmno nẹ sị wẹẹgọ nan? nẹ gaa kọn, ɓa mas pọ tụụb manị n ɓaa nẹẹzị ɓaa mas sụmị n ɓaa nẹẹzị ɓaa massụmị nbaa nẹẹzị ɓa mas kandam mẹnan yaazịn pịp nɓa sọpị, ka to yaag kọn ndam ɗe nẹ sab ga pa, pụnnọ, mo ɓa nez sab ga punno. Puno ɓa ɗobno kaa n nkaa ọọ n nẹẹgọ ụkmọ gụlị waan wam tọmnọ ga para. Ka to pụram mọ watụn yịn wẹẹ sịmbọ mọn nẹ saba yịn lọk yịn lọka yịn ọndụngọ ọkẹị na, mọn ya wụla n pụụdụk wụla, pụụdụm yaagọ watọn, ga sẹẹrị wana ɓa sọp saba nga ɓa pẹmọ n lọkọ, n pẹẹm sịmga ana laịno, mọ ɓa sịm ga ana laịnọ, anambẹẹn sopụn saba kandam gị yaan wụla, kandam gị ọnụm wa mọ yas wa mọ wụl pịp, tọb i nam tọbọ wan kwad pọkị ba sọpị tị anambẹẹn ga to yịn payụkɗayị, kaa ọkẹyim pịịm ọpkọ sannjann tị yịnị, yịnị wọ yịnị wa nẹz sab ga ana laịmaụwụ ka watụ sịmga pịịmọ ka pịịm sọp saba, pụụrụm wargo wawụ, mịn nẹ pọ apẹ nẹẹn pụdam ana laị wụ waton ana laị wu anambẹẹn ba mazị ka pịịm wẹẹn sẹr ɗịyan zọ? ɓa sọpị ka pọ tụụb manị, yaan waụnị watụ ba sọp sab ga ana laịnọ, sọpụn wam gị ya pịp ta wama wụla, kayịn payụk ɗayị, yọyụg apẹ yaag da kaba yaaz wụllọm, kẹb kị yaagọm, waị sọpsị kọn. Anambẹẹn yaan nẹz pụdam pịmọ watọn, pụdẹị pụdna anambẹẹn yaan warọ, anambẹẹna nẹ wanaa mọ ɓa yaaz ɗịyọ tal mana kandam gị pịn waị daki daki, kandam gị pịn waị wamọ wụla tobga nọm tọbọ pịyẹ, wan ma rabị, wanma kwad pọkị anabẹẹn kwatgọ sọpịm ɓaanụ, mọ ba pịịzị tobo kapin kottun piji kaa wam yatkọ wam laụ wụrọpụn gị ya npịịm ya tẹrmẹn kapin yịn tọn pịịzị pụụdụm anambẹẹn atụn kịn landa, mịn kal lịịn wọrọp nụm anajẹẹrọ mọ mịn yaat nụm wamọnjaana, mịn ya wọmọ waị ịk, anambẹẹn atọn kịn landa kaa kandam sọpụngọm tọbọ anambẹẹn kwatgọ pọadgịị, yaan angị mịịndan yaan pịịzị, yaan waụ yaan sọpị anambẹẹn a tọn wọmọ sadaki an wụla ma ana laị watụ yaan pịịzị wamọ an wụla ma analaị, tọbọ anambẹẹna ana adaụ ka bị rap, sịwụn atọn wọmọ wụla ingi anyẹ ma manam mọ manam lẹrgọ yaazị ka nụm wọl Ka nụm kịnịm ɓelgọ anambẹẹn yaan angị, kwat kọ pọ angị pịp ma lịịn pụda kọ pụssẹ pụdam laụ wọrọpụ, wa pọn da ma mẹẹ dọ wa wat wụldọ <noise> kwat kọ pọ lịịz pụda, anambẹẹna nẹ ɗọọn ịwụ, mịnị nẹ ɗọọn i ̣mammụ nẹngẹ ɗọọn ị ma mụm mịnị yazị nẹnẹ nan? lawọn wọrọp parị pagọị mẹẹ dọ, lawaọn wọrọp parị wam mọta wa ki payịn ɗayị ma kwẹ am nẹ ɗịndịnẹ, nam ana laị nụnẹm wọrop kị ɗọọnẹ, ya shiri ya ɗọọn ịtọ ti sụm laụdọm mọ wa pọdụk wụla, pụdụm ɗọọnụm waị taịzẹ pịp pụrẹị yaag lịịzi,̣ pụdam mọ an lawọn wọrap watọn wụldọ, pụdẹị nẹ pụụdna mẹrgị yagọ kọn, mẹrgị yagọ yaran, ana laị lị pịị lawọm wọrọp ka ɗịlọm kọn ana laị pịị lawaọm wọrọp, ka paazẹ pọdị yarang, paazẹ wat manam ga mẹ paazẹ pịdị tayịn, mẹrụk kayị nam gaa pas wanan gayị, sabị nẹmụm nẹm. Paazẹ yaa mẹrgẹm kon, pọn ɗịlọn kọn, lịịn pịị lawa pọdụk ɗịlọ, lịịn pịị lawọn wọrọp sam kọngụm da pọk, sab taịzẹ kị adị pịị lawọ wan wụla sam ana laị Mam gị ɗọbịn albarka to albarkai taịzẹ kan adị pịị lawọm wọrọp pụdụn wa yaan ɗịyọm kọn, ka yamb tụrgụd tẹll pịịzi,̣ pịp gị pọdụk ɗilọm ana laị gị ya tị lawọn wọrọpụm mọ pụdụk wụla, mịịzụnẹ ya ɗọọn ị laụwụm ɓaan waanan m mọ wa yaz lịịz pịdịm mọ watụ wa yaan ga pọ manị, laị manị, ɗọọn la manị, payịn kị, yaan wa yabụdụn shiri wamọnjaanam pụdẹm mọ watụ wa kal anambẹẹma, pụdẹị pụụdtụ, mọndụk kị adụk lawọn wọrop, mọndụk kị mẹrgẹ waịz ịk, pudun mịn yamụn ga pọ mamụm sụmmụ ịnọ yaan waịtọ tamatama, n payụk ɗa anangịmụ, mẹrgẹm mọn ịlgọ laụ wọrọp mịn yaag tẹnẹl tẹlẹlụm, mịn kụmụk pọ ana laịmụ tama tama, mịn kụmụk pọ ana laị yọyụk kụmmụ ka mịn ya sẹbọ ka waan wan tamgọ ga sasalap waan wụlụm a wam wọkụm go wa mọn sap kọ zẹ a mẹrgẹm mịn yaagọ tọb tụl mẹrụk para ka sọp sam ana laị watụrọ ta pọnọ ka mẹrgị, pụtụn pụra mo kalụn kịmụn lịị ɗụngon pịị mị ga sam kọn sama albarkan ɓaan da pọmzẹ mịn paiɗayị tamatama, ga anangịmụ pụdụn koɗịm mịnị ya ɗịịzị mịn wụp lalịịnmụ ọkọm kọn wụp lọ lịịn ọkọm kọn. Kị atụ ɗịyọm kọng, kị atụ lịịn ya mẹrgẹ ọkọm kọng, amma ka mịn wụpkọm mẹrgị yaan yat tẹngẹl tẹng̣el mọ sẹb mẹrgẹm bị anajẹẹrwụ yaazị ka ọ yaag mẹrgị yaag mẹrgẹm kọng tam, amma mịnị ɓa wụpị da mana wụpịn ɓaan mịnị wụpi ̣ze,̣ mịnịn wụp nam ka laụ sụpawụ ka laụ yaụ ya ga mawụm sụmwụ, ka laụ wọrap ya ga pọ mọndọ ka mẹẹdọm sụmdo lawọm waana yaị ga pọ manị ka wọrọpnịn sụmnị yaan yaaz ɗịyọm kọng ana laiyịm ɓaan kịnẹ ka ma ya ɗịyom kọn yam targụt tal pịịgụ tịdẹ ịllẹ mọ ɗọọn sọọrẹ ma yaag ka wa mọ pụlpọk tịkị kụnzọ, an waị taịzẹnan? ana sama ɗịyọm kongụm ɓaan ma yaagọm ma kọtkọ apẹ ma yaan yak sụm apẹ yamba mọnọm tẹtọn albarka ta kaba wụlam ɓaanụ to waịtaịzẹ pịp yaazị anaginmụ, waịtaịzẹ pịp a lob pọk, ka lob pọk nẹm waịtaịzẹ wa yaajom, lịịn wọrọpmụm tẹẹmẹ lọbpọ ana laị mụ, mịnị lọb pọ ana laịmụ mẹrgẹm kọngụm kịya da wụla wa adụk pịịmụ, ka mịn lọk pọ ana laị mụm mịn yamgụ yaran yanlan yanlan, mịn yamgụ tẹlẹn tẹlẹn ɗam pị gayị mịnị yaz gaa sam kọngụm, mịnị a tọm waiẓ ịk tị ana laịmụ ɓaanụ nẹm sẹnụm mọ atamụm albarkan ti kịmụ nem, mịn kụmụk pọ anambẹẹnan mịn yaan yaan yangran yangran, mịn yaan yam, Kị sẹb mẹrụk ɓẹye mọlmụ n kụmụg pọ ana laịwụm, mọ adgị adgi, adgị adgi na taịzẹ mẹrgịm lawọn wọrap ya mẹrgm kọn, mẹrgẹm sụbẹt mẹrgẹn sụbẹtụm ɓaan ka yaazị sẹ ị ana laịgọ yaan wayụtọ ị anangịmụ yaan wụyụtọ, pụdụm uk kapun mangọm sụmgo,̣ mọngọm ɓaan yamb ọtụkkọ zẹm yaag manọm sụmgọjẹ, ụk yaag sụm wọkịgo, ụk yaan sụm wọkịgọ an ụk mọ nan lọp pọk, tẹrmẹn tẹrmẹn kaya mẹrgẹ m kị sam ana laịgẹ wụpọngọnka tun mok ka ịllụnọn la kịwụ sab taịyẹ yaan ɗịt ta kụmgọ sab taịzẹ ka wụpẹ lau mankọm ɓaan yanb ọndụkkọ zẹ n ɓaan albarkam yamb tọk tụl ọnị manzẹ ka yamb adgọ pụdụm kọmbu kị kambụn magị ọn sama yamba, magị ọn sama ɗị kọrọ pụdụm wa kapun kọ maụwụ sẹ sabịn yamba wụpịta mịnị, ka mịzẹya ya kọ maụwụ mọba kọbụtụ kọɗịm gayịn mịyẹm gayị nị ambọ, mịyẹm gayị ne gị ambọ, ana laịmụ yaagọ kọọbawụ, mịnị ya kọ mammụ mịn kabawụ to mịnị pọdụkụ ɗịl nam ngaa kọɗịzẹ mịnị yaan kị kọngị mịnị kị ya yarann mịnị yaan kị sama yamba n payịk ɗayị tama tama, ka kanɗam ana laịmụ wụpọngọn mịnị, mịn yam ga mamụm sụmmụ mịn yaag mẹrgịn kị kọngị paị ɗayị. Kayị mịn paịɗayị tama tama, wụlị mọnọn yaag kon, wụlị ɗịkɗịk, mịn ɗịjin kịị, samam mịn kụmụk taa ana laịmụn wụpamgụ, mịn pụụdụn mịn lọn pọ ape mịn yaan wụlmụ wụlmụ yaan yad kọn kịbịịz ụk pọ kwanun kaɗsị yaajị.